دا آله دواړه خواوې د چرم یا پلاستیک سره پوښل سوې ده. کله چې پرې ووهل سي، پوستکي اهتزاز کوي. دا اهتزاز د غږ څپې تولیدوي. غږ د ډوهل د بدن له لارې پیاوړی کېږي. په چټک یا ورو ټک وهلو سره غږ بدلېږي. ډوهل د ودونو، جشنونو او دودیزو نغمو برخه ده